أول شي أرفع السيارة بالعفريتة تمام وفك الصواميل و جيب الكفر الثاني حطه وأربط صواميل ونزل ال <hesitation> العفريتة، لكن لو السيكل نيم السيكل على الأرض و يكون معاك مفتاح عشرة أو اثنى عشر أو اربعة عشر فك الكفر وحط ال- الكفر الثاني. واربط وتوكل على الله.